Kan khayyaroni fi alga huta, bakhtar balga huta hil farfo, finshan al-farfo hubas minal huttal annas birodu bilen wa daʼim wa le ya darab al-nas al-bistaʼamalu da katir ke bigulu lahama da ma bi durran nadum mal shabal lahamal ahmar walla kan nadum akala.